Haala Aspeendi kam to ɗum innii kañjum fu, walaa ko mi annditata kañjum woni haala fijo bol kosɗe, kamɓe fu ɓe innake dow haala fijoji, haala fijo kosɗe ɗum bol.